हांव जीन्स किवा चडी यांच्या भीतरे हांव जीन्स पॅंट घेतलो कारण जीन्स पॅंट माका खूप आवडता। आनी हांव जीन्स दररोज घालपी कारण जीन्स सगळ्या कोपड्यांचर बरे दिसता।